<hesitation> Ny fomba tsara andrisihana ny ankizy hanao fanatanjahantena voalohany aloha dia ny ray aman-dreniny no mila manao fanatanjahatena satria mila modely izy eo amin'ny fiainany ah, ary ny faharoa ampahafatarina an'azy tsirairay hoe inona no lafi-tsara ny fanaovana fanatanjahatena ,inona no lafi-ratsiny ah tsy fanaovana fanatanjahantena.